iya nayeresela fundu mchere uchikorwa. Ukwera sufuria rukwenyi. kwawikia mringa, koleka mringa uchemke, kwavika aah! mafura, kwavikia munyu luva ukavikia mchere. Ukambikia mcherele, kwakorosha, rua mkorosha koe makadu, mringa umie. Mringa ukamiumia ale kwakorosha ekadu, kolole kumafura katoshere, ko- kowikia mafura ikadu, kwakorosha, kwahema kadu. Kamihima kadule, ndubhakwa kwafunikira, kwamfuinikira, kwabhikia- kwabhikia iru. Kana mfuko wowoshe we- wanjio, kwa- kwambikiao, kufunikira na mfuniko. Kwavikie moro kahuu kwahema kadu kwalolea kika mshale warehua.